Ballopa isse iya punna sarisi kanu lunra iya, apalagi intu punna nu <hesitation> nu beru kalia, beru kalia ni jakkala na ni tunui, bei nu lunra' mintodo', juku toppa kamunjo todo', mingka injo to isse juku toppa a iyya, <hesitation> nganre to isse hattu ya kanu ni rangkoi rolo, ni alloi rolo, ni sare ce'la na ballo-ballo todo punna ni tunu i jari punna maingi ni tunu, ni pasicampuru minyak assipa pa isse polea ka punna ni tappu ta se're-se're isse iya isse injo a la'bi labbu to isse iya, tala ngissei ni atoro, jari iya monjo rolo.